Mare <noise> fuwwel kol e annditire e ɗengal tubako, nanndugal risire e amma e buri resire maugu <noise> e wodi luwal e honduko, luwalngal e ngal juti, ummigal ngol lirra luwal ngal. E ɗe anndi noi luwal ngal ɗon kangadu marefu e wodi ko habirra <hesitation> kanjun ga habirra kanjun luwal ngal nga irrtita leydi, <noise> kanga to soffol leɗɗe, kannga honnirta dabbaje goɗɗi, <noise> luwalngal ton ga wodi nga haburto.